fangare ngom oyo kongosa ngom kongosa hula keta ngom oyo hula keta, hula keta ge tidore ma ngam mansia tidore oyo hula keta ona so gahi hula ge ona na ngam wange moi wange moi hula keta ge ena ma kerjaa se gahi dofu ngone ena ma awal ge oro daso, paru daso si kari cako daso oras nare ge ona pilatu ena sama mangale ma regu tpi posa iya ge ona cako kari tutu, tutu rai igo igo si kari gumo, gumo hula keta ge ona mama mama, faya faya ngofa jaru gahi laha ngone nau nau ge gahi ena ge laha ua. ona gahi rasi kari bolito si nua wange nange gena rea rai ona wohe ena toma wange sahu ena dadi hula keta maringa fangato oyo hula keta ge laha sebab hula keta ge tono te me dadi tono ake me dadi oyo se manyao me dadi, sama uge me dadi, sama dabu dabu me dai oyo kongosa me dadi mahang mula mula me dadi oyo wange konora yadi me dadi.